<hesitation> Za kôfa mieritreritry fahatokisan̈a izen̈y raha navy anaty jerinakà ato direkty. Kôfa misy raha izen̈y napetrako tamy olo araiky hoe ty oe ataovy e za izen̈y matoky io olo io bôaka eo amizay io olo io koa izen̈y afakay matoky za ko aviô apre.